Pamuku pastrohet edhe shëndrrohet n'fija t'holla, cilat mandej thurren për me kriju ni copë t'madhe. Kjo copë prehet n'pjesë të ndryshme t'blluzës, si mongtë, pjesa përparme edhe pjesa e prapme. Mandej kto pjesë kepen bashkë edhe e formojnë blluzen. Blluza lahet, ngjyroset edhe asht gati për me u veshë.